مفيش عدد كتب محدد بقرأة كل سنه بالنسبة لعدد الكتب الي قرأتها خلال حياتي ءءءءكتير بسس مش فاكر كام بس مش أأل ممثلا من ميت كتاب أو متين كتاب مش أأل من الرينج دا